Tukue kuechi ndavaru este bajo naiunda, iin ndita janda endii ndu ndulakeru ndan chuchi nama ndakenru, la nama chindakuinrá ngueno tajirni tuchí nde ditanru iin xhuchi chi tata ndavar xuchi, njirni nduchi ndavaru duu ute ndute tenin nduu ndute ndute vidii tekue china'a xhindake ndono nrai, este azucar njonoro chindaken kanduru ndute chí ndojon ko'o ndavaru ndute tunichi ndute tuu kue china onre onre ndatuu juninru ndava'a nru tu kue nduu te tuchí koner este tandete nduchi iho tu chichi ndar janderchi ho nonro lan ñin la'a, xhia ñuchi exierto ndakero ho onré koni cher nduchi ndakenru uun nduu bolso ndakero, lanya'a lancha nañoo lachí ndojo tuchenru ndukue china'a nani chi iho este iho inka este fruta este nani, nani tuu yee este na naku este toronja ixhia tuni ixhiatu chi chantertu michi koni xheró nduu ñuu ndandero este nii chi iho este ka fruta nani tuu kue vidii. Este ndavaru nduter ndute njo kuanru kindorto, januu ndajirni tuu xhi xhikonru nulii kua dora este nduu kue vidii nuu ye nini xhiko nduchi kaduu lokolaru nuu, inka coladera luchi na kundu cemilla nduchi olankeru lan ndute lakeru nda azucar, chi ndavaru ndute vidii este nrute vidii este ndukue vidii baju na iur kertuu chi ore yanuu atuu niru ndavaru nduu, ndute tuu chikoni itarjini tuu chidojoni kukertuu.